Ntucha ya’a kui, ntuchy yaa kui kíví tinano soo, jii ya’a kuiun, este tauyo tinana, tinana sooun te tauyo yaa kuiun tee este ntikoyo nuu ko’o yuu, este kaxiyo chii te yua kuu este chu’unyo ñii siki te chinteyo aju inn nuu aju nuu ntucha’aun kaxiiyo yua kuu ínn ntuchaa kuii te inka ntucha ya’a kuaa kuua ki’iyo ya’a ichi kua’au te tauuyo nuu jio te tauyo uu tinana kua’a jii chinteyo in xini aju, chinteyo inn tiki, chinteeyo este yua te ki’iiyo te kaxiiyo siki te yuua kuu ín ntucha’a ya’a kua’a, te inka ntucha’a ya’a tai’ii ioo inka jaa nani ntucho’a ya’a, taaii, yuachii tauuyo este taauyo taii yuajiin sóó tau inn ti’iniyo nuu jiou tauuyo tain tee nu ni kuu kuaaii taiiun este nakiyo nuu jioun na va maakaayuu te chu’unyo este nuu koó yuu te kaxiyo, xii nu tuu ko’oyuu te kaxiyo nuu, nuu yooso jiin nta’a yosoun jii nta’a yosou kaatauyo xiki te kaxiiyo yuoa te tauuyo ya’a ichii yua nuu jioo suni este tauyo chi’uyi uu tinana kua’a suni te tauuyo nu jioun te este chu’unyo nu ni kuu ni cho’o tinana kuuaun nu ni cho’o ya’a kuan te tauyo nuu yoso yua, sacanuyo te yua kuu in tucha’a ta’aii.